Li ti'ej he qas otz rr rik'aliil xa' kela' kirb'ant k'ax, kirb'an chuj, xaqara' kirmalt ixpaq'pan, otz qaya' kaan chipaam jun tawarsib'al re kirq'i'an jun he wajxaqiib' q'iij re otz qaqchaq'ajsaj re qatijan xaqara' wa re chikap laaq' qaqtzaq atz'aam chi riij, qaqsab'a' cha q'iij kicheqjek, xa' kela' k'ot kira'nan y ela' he otz qatija'n, otz qaqb'an che qatib'iliil nejeel q'iij, qas otz rr rik'aliil li ti'ej kib'anek xa' kela' kirb'ant k'ax re jarpala q'iij otz kitij wii' li ti'ej.